Un wada daabaaji fiji doggudu, e pijirlooji ndiyam, e njulaagu, ɗo alaa ko bonnata heen, miɗo sikki alaa ko bonnata ɗum.